Koot kopaishe konamen chakula, tyongik cho chomokoi kwam, ku kalyangik, anan kot solopik, nepo aeng' paishen koot koripe kei, manyeke keporie punik.